لو انا مسافرة عبر الزمن والزمن دا اتقدم أسبوع ف المستقبل الأسبوع دا هنخليه لنفسي بس. ان انا هنتهنم ابشرتي وبصحتاي ونلعب رياضة وممكن كمان نستغل على الموضوع بتاعي بتاع الماجستير وندخل على النت ونختار أي موضوعات ونتطلع اكتر وممكن نقرا أي رواية مفيدي انا حاباهي، اييه ناكل الوكل اللي انا باحبو وهنخصص الاسبوع دا لنفسي بس، <hesitation> نطور مثلا من اللغة بتاعتي ونقعد نشتغل على نفسي اكتر. فالاسبوع دي هيكون مخصص ليا لوحداي.